Ушш, умею ли я пользоваться, эм, инструментами ? Да. Ка- короткий ответ - да, умею. Например, я умею отвёрткой, а-а, ем, гаечным ключем, а-а, и еще что? Ну, ем, ем, ну, я не знаю, короче, вот. Такими инструментами. Больше такими м- молотками я умею пользоваться вот этим всем шо. Ну это интуитивно понятно, что ты с ними должен делать, вот. А если типо замороченые инструменты, например, для резки кабелей, оголения и этого всё вот тут вот у меня, э, сложности. Вот.

Я был у психолога. А-ам, первые ощущения? Незнакомый человек спрашивает тебя. А р-, точнее расспрашивает либо спрашивает, короче. Тебе нужно какую-то тему найти, э-э... Блин, ну, я... Ну, мои первые ощущения такие. Вот.

Мне бы хотелось улучшить связь. У меня не ловит, [disfluency|э], в телефоном с связь. Просто этот [disfluency|э, э], блин, [disfluency|э], мой телефон не ловит. Короче, я бы улучшил дороги, [disfluency|э], здания. [disfluency|э-э, э], в целом всё, что можно улучшить, вот. Так что... вот что бы я улучшил. Всё в моём городе. Вот.

"Что это за вопросик? Я не понял запроса. ""Вот, держи. Говорить м- м- может тот, у кого есть, [disfluency|м], этот мячик. Так что теперь ты можешь что-нибудь рассказать. Только не будь не забудь в конце передать эстафету следующему человеку"". Ну, короче, передаю тебе, транскрибатор. Поздравляю, транскрибируй!"

Вот вам случайный факт: колобок не может повесяться.

Что мне даёт волю к жизни? Мотивация. Всё. Это мне даёт по сути волю [disfluency|э] к жизни. Просто мотивация.

У меня отдых - это когда я сижу в компьютере, смотрю, [disfluency|а-а], Лололошку - это отдых. Ну ... или просто в кровати, э, не, непросто в кровати, а просто поспать, выспаться. [disfluency|Э-э] Да. И. <hesitation> Вы не говорите, что я тут, [disfluency|э] в шесть часов встаю, и, блин, думайте что я не высыпаюсь. Но я ... иногда высыпаюсь. Только это происходит редко. Наконец-то наступили праздники и я наконец-то могу на свои каникулы [disfluency|э-э] отдохнуть.

[disfluency|Э-э-э], и так, вот вам, [disfluency|э], вот вам [disfluency|э-эм]... Вот вам непонятная тема. [disfluency|А-а-э-э], тема - импровизация, [disfluency|э-э-э], импровизируйте как хотите. Короче, [disfluency|э], вот вам листок бумаги. Вот вам ручка. [disfluency|Э-э-э], шо-то там сделайте, намазюкайте и вытрите этим [disfluency|э-э-э], с с салфеткой. Вот вам импровизированный рисунок. Всё. В- Вот вам тема, короче. Всё, пока! <laughs>

"А, конечно же да! Я умею говорить нет. Людям нужно говорить нет, когда я не согласен. Всё. [disfluency|Э], [disfluency|ну], по моему мнению, если ты не согласен, тогда ты можешь говорить нет. Кто с какого перепугу? Например, убирать комнату сейчас? Я говорю: ""Нет, потому что я н- сейчас не хочу. Я сейчас занят"". Вот, как-то так. Или, [disfluency|э], шо-то там сделать тоже могу сказать нет. Вот, умею."